Kuliner di indonesia yang asu pernah yang sa su pernah coba tu <hesitation> kalo kalo dari papua ada namanya bakar batu kalo bakar batu tu itu <hesitation> de pu de pu cara masak yang sa tahu maksudnya cara ini cara pembuatan itu sebenarnya itu kaya adat begitu sih kaya, kalo dari kitong biak itu kaya macam ini pasti ada acara acara besar ato acara acara pokokonya yang berbau tradisional begitu, jadi kitong pas ada kegiatan itu besar besaran itu baru ato perayaan apa begitu festival jadi kitong biasa bakar batu jadi pertama proses pertama yang biasa kitong buat tu kaya nanti di halaman luas kitong gali trus nanti isi dengan batu batu dengan kayu di tengah batu batu tu setelah taruh batu batu ikut itu <hesitation> ikut lobang yang tong sudah gali tu taruh batu batu trus isi dengan kayu isi kayu baru nanti kayunya yang dibakar kayunya yang dibakar yang bikin de punya batu batu simpan panas itu jadi setelah setelah kayu kayu dibakar tutup lagi dengan batu batu dulu trus tanah dari tanah dari luar dengan daun daun dari luar jadi itu dibakar dulu. Trus sebelum itu tu macam de pu menu menu yang biasa bakar di <hesitation> di bakar batu tu ada daging daging babi ada daging ayam juga ada dengan sayur sayur seperti sayur singkong ato <hesitation> daun labu daun labu itu yang paling sering ato dengan keladi keladi juga dengan keladi dengan bete bete bete ungu juga bisa, jadi di dalam bakar batu tu setelah de pu bara su panas dong kasih masuk juga dengan itu makanan makanan yang tadi sa ada bilang itu baru dong tutup di atasnya trus dong tambah tutup lagi dengan tanah jadi nanti dari panas yang batu batu simpan itu yang nanti masak makanan makanan itu.